ଅଲଜେରିଯା ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାରୋ ଏକ ପ୍ରାଚେନୋ ଦେଶୋ ଜେହୂଂ ଥୀ। ବର୍ସୋ ଧୋରୀ ବାର ବର ଲୋକୋ ମାନେ ବାସୋ ବୋସା କରୂ ଥିଲେ। ଏହୀ ଦେଶୋ ରୋମାନ ଅରବ ଅଟୋମାନ ଏବଂଗ ଫ୍ରେଂଚ ସାସନ ଦେଖୀ। ଥିଲା ଏବଂଗ ଵେ ସ୍ଵାଦିନତା ଅସଲ କରୀ ଥିଲା ରେ ନାଶନଲ। ଲିବରେଶନ ଫ୍ରାଂଟ ଏକ ମହନ ଅଂଧଲୋନ ନ ଆରଂବ କରଲା ଚାହା। କୁ ଅଲଜେରିଯା ଵରାପ ଇଂଡିପେଂଡନ୍ସ କୁହା ଜାଏ ଏହୀ ଜୁଧ୍ଯରେ। ଵରସ ଜୁଧ୍ଯୋ ଚଲୀଲା ଏବଂଗ ମୁସ୍ଯରେ ଯହା ସ୍ଵାଦିନତା ଅସଲ କରଲା।